Eitwe nuho twazallirwe, twakuliire, ewempe egyo niiyo batusazaga eisoke mumutwe. Basigamu esaabuni, <hesitation> nibakutereza mukyoma. Ewempe ne sara enono, ebindi tinkwijja kubibaaza.